Kuna õhk om iks inemisele elotähtsä asi, sis om hää, et na eksistiirväq. Selle et sis saa minnäq <hesitation> näütüses sukõlduma ja kui inemisel om hapnikupuudus, saa tälle hapnikku andaq.